هنحاول نظبط إضاءة الكاميرا ونوقفه في مكان اضاءته كويسة و نحاول نخليه يقف وقفات مختلفة وشكلها كويس وممكن نعمل زوم على النص اللي فوق من جسمه <hesitation> شامل وشه أومثلا جسمه كامل.